افضل العيشة في مكان صغير وفي قرية صغيرة على ان انا اعيش في المدينة عشان استمتع بالهدوء والبساطة لانه المدينة زحمة والمدينة تكون كلها مواصلات وكلها ناس ودايما الناس مستعجلة انما في المدينة انما في القرية الناس تخلص شغلها بدري ويروحوا يناموا وما عندهمش دوشة.